La fa taraiky ley zaho farafahelany ngamba mety <hesitation> trente minutes eo angamba fa <hesitation> la fa miomana zaho tsa raha ela zaho koa olo manafo fa tsy ampela de miseky aloha, alohan'ny miseky, miborosy nify aloha, vita ny fiborosoana nify de miseky, misiky lamba, vita lamba lasa roso, ya.